I firene izay tsaray hoe Vietnam io zany e, raha resaky zava-kanto avao no resahintsika da anisan'ny tena mampalaza andreo sady mapiavaky andreo ny dihy sy ny zava-maneno. Ne akamaroan'olo ao koa bodisma aby ny anara fiantsoa andreo ny tao-baovao ndreo da zao ti zao têt zao